मुन्द्वार ती बीते चोस्ताली चोले बाकिन गणी चिक्ती शिवना दाड़ा मती चाओ। मुन्द्वार सो वोई देखाइन नी वाड़े ते आवे ती हिंद्रा का जे रोक ता ना व हिन्द्र पुछड़ो काटी जा का वकाइल। पाछो ना जाई भाईल पाछो ना जाई। मुन्द्वार तीर काटे नि तीर पअच्छों भी ने ऊसले भी ने चुस्तलो तोसले रोइन वाकाइन। कोकतरो वी रोकटा वी रोकटे वि नींद चोटाइले चोटाइले अधीनोस देखिन पे हागे लागे भुंडे। भूंडे लागिन बाकिन काये कोरजे घोरे घोरे दीन। खड़ो ना सुबह हटा के ढाकिन ढाकिन मेकिडों कूड़े हा।